<noise> k'o ki'ab' riwach taq <hesitation> tz'iken kika'n taq kichan qil taq e kib'ix chikyan <hesitation> sensontle ara' taq kichan kika'anan ketaq chiim kekxakb'a' pir q'ab' taq <hesitation> chee' rib'e' taq <hesitation> cha'l rib'e' k'iix chij nik'yaj chajob' <noise> ek'o chi' nemya' ela' kigan taq tz'iken kika'an kiki ki kisok chika y k'i taq chek kikb'an kisook ker taq <hesitation> tol pi taq k'iix, pi ta che rib'e' <hesitation> nimnax alanxax chi riij taq <hesitation> che rib'e' taq chee' rii' taq wanak, taq pak, taq k'iy kiwach taq chee' rii' e k'o wural tujaal, chila' kika'n wii' kisook taq tz'iken cher chiriij kikanan chila' kikmaqsaj wii' taq kisaqmaloob' kek'iyir taq tz'iken ch'ite'n cuando ya kepoq'ek tek'ara' ya otz chek porque ke ke'al b'iik kerapapek keb'eek chu' taq chee'.